كنت هفضل اني اكون طفله وحيده وده لأني كطفله وحيده هكون محط اهتمام الأهل وهيكون عندي فرصة أكبر للحصول علي الدعم والرعاية وهيكون عندي المساحه والوقت للتركيز علي اهتمامتي وهواياتي من غير اي تشتيت والحياة كفطله ونيدها معناها عدم وجود نزاعات بين افراد الأسرة او منافسات مع اخواتي وده هيخلي الحياة بالنسبالي اهدى